ഇഥേ സുമര്ദേശ ദ സ്ചിഏന്തിസ്ത് ന കോല്ലു സ്യ്ന്ഥേതിച്। ആദേ മാസ മല്തന്ദു ലേര് ലബ്ദ് അവ്ല ജേന്ഗ്കു ലബ്ദ്। മല്ദി ന മീതു ഥിനോലി മാസ ഥിനോലി ഐഥ കേല। കരന ഉന്ദു സുരുഥ കരന പന്ദ നമക് പ്രാനിലേഗേ। <hesitation> കേര്രേ അപുജി തിക്കുജിഓ ഓന്ദ കേര്രേ ബോദി। ന്ദേജ്ജി ഭോക കമ്മി പ്രാനിഥ് തേന്ദ ഐഥ ഭേലേപു ന। വസ്തു പന്ദ നീരു ജഗ, അവ്പുര വര്രി ഉന്ദു। ഭോക ലബ്ദ് അപിന മാസ വന്ഥേസ് സേഇഫ് ഉപ്പുന് ഐഥ। <hesitation> ബക്തേരിഅ അവ്പുര കമ്മി രിസ്ക് കമി। <hesitation> ഐഥ ഭോക വന്ജി കുഥുവേല് ഉപ്പുന്। ജേന്ഗ്ഛ തേസ്ത് ഉപ്പുന് പന്ദു ലബ്ദ് മല്ദി ന മാസ പുര।